So mi nani un inni launiji rawaaya, ko ɓe waɗi no ndiyam, lewru, semteende, kañum, daɗi. Rawaaya ɗaɗi min ndiyam lewru balɗe, dewon bawdi, firawol buyum e gese e dow feere ndi.